Dëvuma stüdié economia e finansa anche se suma ën pochi chi lu fuma, ël bel al e che l'economia e la finansa a stüdiu nui eiti, a sun lur ch'a decidu a nos post, specialment ën la finansa perché cuand t'büte sold deve capì ëndua li piase për capì se pöi al an 'na rendita opüra se t'ie perde cumpletament